Yo mi saop ortek kosingan mi soap ma gei ko wir sun gipporo mi bus napere leng gip tem no ngan giko chana mi axon atem no bi lalon mi axion na brus ngaseng a bu sospen ge tem angon usim ngan ge yo usim ngan a se na wasim bur bur bu kapnich bu trausis bu lalau ma bu sana sime budou amon na sopa lou trausis me ber geko usim ngan buir bu changa bu sunda kainkain chinchang yan mi poko soap yam mi poko soap mi mu yang mi poko soap ge kousim ngan bu plan kapnich.